Adze a mobotum m'ayj dze aboa me nyjnko a cberj ana w'ada nye dj, odzi kan, mobotu no fo dj cbjyj nhyehyjj dze atwecn ne nda na cnkjyj tse dj cyj adze a ato no mpcfirmu. Dza ctc do ebien no, cwc dj chwj dj bea cda no hc yj sum, hc yj dzinn ara yie. Ma ctc do ebiasa no, cwc dj chwj dj obenya ndwom bi a cbc bckcc na cnnyj dede na oetum dze ahyj n'asowa mu etsie na cafa mu cdze ada.